لو كان بإمكاني أغير شي بالماضي كان بأتمنى إني أبدأ أتعلم مهارات جديدة من بدري، أحيانا كنت أتردد وأخاف أطلع من منطقتي المريحة لكن لو كنت بدأت بأكثر وجربت أشياء جديدة كانت حياتي اتغيرت بشكل أسرع، بس الحمد لله إتعلمت من هالشي وصار عندي حافز أكبر للتطور.